Jaa ipuereko, añave opa mbae oyemocambio jokoropima yaiporu tembiu gueru vaera yandevereta, opaete mbae yaipotavae jaereta gueru yande ñamopöra vaera yande tembiu jëëngatu iru vaereta oesa vaera jaeramo kua redes sociales reta ikavi ñanoi vaera jare yaiporuvaera.